वइसे ते बिलार एक अइसन जानवर जोन मनइन से बहुत ढेर और आसानी से घुलेले मिलेले नाहीं। लेकिन अपने मालिक से ए बहुत प्रेम करेले। और आपन प्रेम देखावे खातिर ए अपने मालिक के ऊपर कूदी, उनके छाती, आपन पूंछ हिलाई, उनके चारो ओर घूमी आवाज निकालि और अइसे ऊ अपने प्रेम के प्रदर्शन करेले।